Fifandraisagna misy am'fiteny ndraiky eritreritra: misy fotoagna izy mifandray, misy fotoagna izy tsy mifandray; mifandray izy kôa raha ohatra hoe eken'ny eritreritra le raha de volagny am'fiteny fa misy fotoagna raha igny tsy eken'ny eritreritra fa a fiteny tsy maintsy magnaboàka igny mba ha- <hesitation> mba i- mbô itagnana fiarahamonigny milamigny ndraiky mirindra.